Wa na o jɛ telefoni ne um oyi lo he yɛ omi jini telefoni nɛ ɲo'on wo a dɛ o mi jini ɲo'on wo a dɛ zun mibe hanan puna mi i ja be tomu mi mɛ awo amɛ ma woro mu han'o ni telefoni nɛ diyɛ ɲo'on wo mana ni verosunu nɛ ɲo'on wo mana hɛ o yibɛ lara buwa seni a a hɛsini ni tuyi oyi hasini ni tuyi a sunuzo bɛ ju ni to o ma jɛni ji mɛ be yi ju ni a'o fɛn o wanse wa nan un na mu a o dama wemu sisa-sisanɛ